खाना रे अलग-अलग बर्तन हवे जैसे बनवा हारू अलग बर्तन हवे खावा हारू अलग बर्तन हवे और परोसवा हारू अलग हवे। और पीवा हारू अलग बर्तन हवे और खानवा रा काई अलग बर्तन हवे। जैसे की रोटी हारू प्लेट हवे समझी हारू वाटकी हवे पानी पीवा हारू गिलास हवे। अलग-अलग खाना रा अलग अलग बर्तन हवे जैसे चावल खावा हारू चमच हवे बनवा हारू कदलियो हवे रोटी बनवा हारू तवे हवे।